A de kauk ngajai lanun pues es de pu sandia pus lajet tanam jay kauk na'ey pus bien banun juy con ba'ey pus lajet banaung y kauk paiñ lanaung a veces ni pem ni pem lanaung porque rama ba'eiñ kunjuy rapu rapu kari de sandia de y de rapu kari de plátanos de rapu tu'uey con kich'i tu'uey licuado lajau con taz <noise> y rapu kari de manzana rapu paiñ lajet lanun a veces nipem jay lik'iajam lanun porqu rama ba'eiñ kunjuy y saria mas kari kari de maex nanas rapu tutsajau kute kute jay de de de ndajap kute y tu'uey la lajau y munujuau y de rapu kara kari manzanas pus rapu lem jay lanaung y kari mangos rapu rapu maiñ lajet lanaung la'e la'e con taz o sania mamu tu'uey con ba'ey pu lataul lanaung lamang jay kauk na'ey banaung rapu.